Ie, izaho tia miankanjo <hesitation> miandany kokoa any amin'ny vehivavy izany hoe tia manao zipo, tia manao raoby <hesitation> sy izay mampiseho hoe vehivavy aho. <hesitation> Dia izay ny anahy izany ny fomba fiankanjo tiako indrindra.